So aɗe jogii yiite e fuurneeji muuyɗe moƴƴinirde buuru ɗee e conndi buuru tan? A moƴƴinan. Mbuuru en jooni walaa huunde tiiɗnde moƴƴinde sanne e ley anndal an. E no yimɓee cifortoo nii jonka.